Kua taji reta tata ko oyombori katu kuareta ko oipea iyeipe tunel jeisupe va oyo ivikua iyeipe oyo kavi ko ivikua iyeipe jaema jokoropi ko jaema oguatareta jare gurocarea jembiura jare oime yave jaivi oime yave ara mbaeti jaekavi supe reta jaema ko jokope ko oikereta oñemi jokoropi ko yogureko reta